म नाश्ता म नमकीन खाना पसंद करुँ। पोहा, उपमा, और आलू पराठा स्वादिष्ट होलु। मीठा भी अच्छा होलु, जैसे हलवा या जलेबी। लेकिन नमकीन खाना पेट खातर हल्को होलु और दिन क शुरू म सही लागदु।